إذاما جاء زول حضر عرسي ممكن آي ازعل يعني وكده وحأكون عارفه جا منو والما جا منو وهناي لكن جنازتي دي ما حاكون عارفه انا اساسا لانو انا حاكون ميتة يعني حاكون عارفة كيف ما حاكون عارفه